To ma <hesitation> kli na nda ri shǝri wsi kulǝ ɓa wayo mbǝ ghǝna hyiu na sai mǝkǝni mǝkǝnǝ kuma ko kǝgla nyi na ma sǝghǝ kuman ghauwa nji na nja sǝghǝ kirǝ <hesitation> wtǝla nji rǝ miya ghau nja mbaghǝtǝghǝ barǝ nontǝ pwai ma kǝgla sǝghǝna nja di pwa dzǝgha ghau asai wanja ƙavi so wsa shi na ra nkyangyi mǝkǝnǝ rǝ shǝrǝ wsu ghǝtǝni ndza chuwar chuwa chuwaru don ma mǝkǝnǝ na kulǝ shǝriwsi kǝla ghǝnji Kuma mawsara ɗa rǝza mǝlǝvi khi na wato ghǝnji ɓara mǝlu tlǝnaˈyarughum ˈyarughum ma nja mǝllǝ wsa nji na ghǝnji na shiri nkwala zi ndwa shi rǝ ghum na mbanǝ ɗarǝna anǝ pana rǝ zha mǝlǝvǝ kha anǝ wsa ra saa rǝza mǝlǝvǝ khau ˈyarughum tlǝna ˈyarughum ninja kokuma pǝla ˈyarughumninja rǝ ghena mǝkǝnǝ to ko da shikyai wa mbwagula kli shi na ndza wayo shǝ kǝla ghǝntǝni ɓa chimuwhi ama wa mǝkǝna nkyangyiu ghǝntǝni chimuwhu ˈma bo kha nja khi nja gla ghau rana nja gla ghau rana nja gla ghau rana, ma gha sǝghǝ di na gha shǝri ghauwa nju ama ma na riya shiri kam wa mǝkǝna nkyangyi chimuwhi